أفظل أعيش يعني في عالم خالي من الفقر ،لأنه يظمن للجميع أنهم يعيشون حياة كريمة ،ويعطي فرص ويعني متساوية في التعليم والرعاية الصحية ،الفقر يسبب الكثير من المعاناة والمشاكل ،واذا انحل خلاص يمكن تتحسن حياة الناس بشكل كبير جدا ،التلوث مهم لكن القظاء على الفقر له تأثيرأعمق بكثير يعني في المجتمعات.